Mu bo mu bo ma tete abe un ɲa ma'o mi nu nɛ a famu ni a be un ha'iri si a lana mu beso wian ɲutu uwe na depi wa fowɛ wa rakontre'a wɛ o be a siri'a han sian so wian o tia mu beso wian ɲu